Kuenka xhiñindi kuenka nuna na'a obra xhinindi nayen ña nden ujun ye'e va yenun jun naye ñinrá uun ñei ñindi iin uun yua ana mana iin chindó jaka ini xhingua ndojajan chingue annguu ujun kuedio naja jí nanu janii naka chinrá andukana yingui chinhua kavana ndije nuu kuei vei ndije nuu kuei nuu kue iñi ndini nuchuku nguan ndojan chikui teji ndoju chuye'e jun kueni atuye hí ndekajuan ndengatuxhia xun uun iha he chivo'o kua he iin xhinguu ñeni ni'i kuii yenguu ujun juntavina ujun tanganruña kundavi ninai nguu kuenka nuu nduchibu yanija yunijuni ka'a, nunu unndu nuu xhibo nonanndé ndika iñe nunuñinde nunu tiña'a yanduchi tunguu ekoche nguu anda va'a an hi naxhindu kue enra uun yinguo ujun chen ajun jenika niko'o anda kuii iñi aningo unda venrá añe chain ngueñi nini nuu kué jun ukandé uu nuño'o nuningani na'e.